راح أخذ أمى وزوجى وأولادى، أظن هادول الأشخاص اللى مابى أبعد عنهم الله يحفظهم لإلى، و <hesitation> الله يرحم أبوى، أنه لو كان موجود أكيد كنت باخده معى، لكن <hesitation> هو فى مكان أحسن يعنى الله يرحمه، فالو على المريخ راح أخد امى وزوجى وأولادى.